Otu obo ato ano isi isinu asa asato itilu rie riemotu rieneob rie na abo rie naoto rie na ano rie ni isi rie nu isenu rie na sa rie na aseto rie ne itolu ogwu ogwu nu otu ogwu nu abo ogwu nu ato ogwu nu ano ogwu nu ise ogwu nu isinu ogwu nu asa ogwu nu asato ogwu nu etolu ogwu nu rie ogwu nu rie notu ogwu nu rienabo ogwu nu rieneto ogwu nu rinano ogwu nu riensunu ogwu nu rienasa ogwu nu riena asato ogwu nu rei nu tolu ogwu lava